Tsy niteniteny ianao androany an, fa ahoana? Lasa nanao fialan-tsasatra angaha ny olon-tianao? Aoka aloha, fa ny mpampiasantsika anie no <hesitation> lasa nanao fialan-tsasatra vao aingana e. Hay ny zanany no tianao hiarahana? Eee! Dia efa mampahery anao aho aloha izany fa <hesitation> tsy <hesitation> tsy ho zakanao na oviana na oviana izany iny zanany iny e. Tena tsy mitovy ny taranja misy anareo.